تحط في المقلة الما و تخليه يتنفّخ وقت كبير. يتخـ يتنفّخ مليح مليح، من تشوفه بلي تنفّخ و راه قادر بعدا حكّه. وو إلا ما طوّل و ما بغاش يتقلع، جيب المنظّف و حطه عليه و حكّ و حكّ مليح. و مبعد غسله.